Ман аввал меҷӯям, ки оё дар дохили ҳамён ҳуҷҷат, рақами телефон ё ягон маълумоти шахсӣ ҳаст. Агар бошад, бо он шахс тамос мегирам ё тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо мекунам. Агар маълумот набошад, ҳамёнро ба милитсия ё маркази гумшудаҳо месупорам. Ман ягон маблағ ё чизро намегирам.